Sahira ma auktada ra au rerakudu riaaya tapi bukanm sa sahira kode sahira idate ya musti irapat laku asparani rakudo laa kama inantola kalu sahira jarate. nanti puna kudo hau puaya tapi jaji musi au tana. au tana sahirae rapat. rapat laaka la supaya nariran tola taibisa antana sahiraye <hesitation> koide koi ma nanti puna kudo hau puaya jadi. musti tana raide temaha musti imei maso kadumaa supaya rapat. rapat niko me pea ima au lopo ipea auktana sahira ma rea au pak sampo ria ya aula kudo keduke au la kudo imama au tana kapaha tiaya.